Ehee, maisha na- yanazidi kuwa magumu, magumu tene raha. Kwakutoka hala kua njichangu khakula ndima za maana ni kulima umembe tuu kiyasiku vemenye mdenge sasa. Mimi naona kipato changu ni kidodo sana ukikaa ngozi ya maisha.